زما خوښېږي چې په نورو لارو تمرین وکړم او ځان غښتلی کړم. زما قدم وهل او نور آزاد حرکات خوښېږي. د منډې په ماشین ګرځېدل خوند را کوي. زه هېڅکله جېم ته نه ځم. زه غواړم سابه، مېوه او صحي خواړه وخورم او په قدم وهلو، کار کولو، نڅا، لامبو او نورو سره خپل وزن کنترول کړم. جېم ته تلل هم غوره لاره ده خو هغه کسانو ته چې ډېر وخت ولري.